<hesitation> Ilaigny fana- le fana- fana- fagnagnana namagna maro isan-karazagny aminahy satria mande a lekôly any mety ilaigna ny namagna hifagnampy amy resaka fiagnarana, mande am-piangonana ilaigna ny namagna hanampy amy resaka <hesitation> fivavahana, mande ao amin'ny magnodidigna tragno, ilaigny fagnagnana namagna mifanontoha amin'ny amin'ny prôblema misy ao an-tragno.